ⵇⵓⵍⵉⵙ ⵙⵉⵙⵜⴰ ⵏⴰⵡⴰⴷⵓⵎ ⵀⴰⵔⴰⵙⵉⵙ ⵏⴰⴷⵉⵎ ⵙⵉⵙⵉ ⵎⴰⵡⴰⵜ ⵡⴰⴷⵉ ⵜⴰⵜⵉⵎ ⴽⵉⵍⵉⵜⵣⴰ ⴰⵏⴷⴰⵔⵔⴰⵙⴰ ⵙⵓⵍⴷⴰⵏ ⴷⵓⵍⴷⴰⵏ ⴰⵜⴻⴽⵉ ⵏⵜⴻⴽⵉ ⴳⵀⵉⵍⵎⴰⵏ ⵏⴻⵜⵙⵀ ⵙⵓⵍⴷⴰⵏ ⵙⵓⵍⴷⴰⵏ ⴰⵜⴻⴽⵉ ⵜⴰⴳⵀⴰⵜ ⵜⴰⴳⵀⴻⵔⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵓⵜ ⵏⵉ ⴰⴰⵜⴻⵜ ⵏⴰⴷⵓⵔⵏ ⴰ